Hanigny nohaniko farany vary ndraiky rô. Rô, rôgna karapapaka naharo agnanambo. Nalaiko karapapaka, ny bokaiky. Avy take nataoko tan-tokoa ny vilagny, nantaovako megnaka, megnaka nafana igny navariko karapapaka dia nantaovako rano. Karapapaka nandevy navariko aminjay agnanambo, nantaovako sira, nantaovako jumbo dia masaka.